﻿Kua mbarandu zetaiva jaeko aikua kiraikova ani mbaeko joku tembiu ani mbaera jare joko mbarandu jeise mbaenunga platope ma ikavita ojova, se mbaeti aikua mbaeko jokuava tembiura, soora, ani masara jaema jae jekopegua se mbaeti aikuata jare sepuereta jae mbae rako ikavi jare mbaenunga tembiupeko ikavita ojo kua sa zeta jeisupeva mbaeti aikua jare se puere vaera jae